So tawi aɗa yiɗi taƴde cegeneeji ma, ƴeewata ko kortorgel cegeneeji. <hesitation> mbaɗa hen, dow o, to ɓurti ɗo, ni woni ngitta seeɗa seeɗa. Ngitta tuundi takkinoondi lesdi ndi. Mbaɗa noon juuɗe ɗe e kooyɗe ɗe fof.